लिमान सीर्को और सोंत्रान सीर्को का शुपण आवेन हैं। ये ज़वधुस्तेर खाणामने इनवाइर कामावेन ने। इनवाइर काजे सबसे वधुब भाहरना मांटशे खाई। जसे हमरा गाओं मांटशे। इससे नहीं खाईपुन भारना माड़ से इना गजवारो खाना भी पसंद करें। हमों हम मेरे नावे पहली बाई <hesitation> साली रहे हैं। ने में से केर बारें वो दुते नहीं मालूम है।